Men qulay va oddiy kiyimlarni afzal ko'raman, masalan, futbolkalar va jinsi shimlar. Rangi va dizayni klassik, lekin zamonaviy bo'lishini yoqtiraman. Shu bilan birga, qulay poyabzalarni ham tanlayman.